﻿Obu oba noyenda kucumba caayi yaawe, nokwaata obanza ohemba esigiri yaawe, okwata ebinika yaawe oteekamu amaizi, ogiteeka ha sigiri, amaizi obugakumara kutabura, okwaata ogiihaho, okwaata ekikopo kyaawe oteekamu amajaani okwaata oyongeramu sukaari, nokwo kwaata oteekamu ago amaizi gaawe gamazire kushya, ninga okutabura, okwaata obitabura hamu, nikwo okwo, caayi yaawe neeba emazire kushya, okwaata oginywa.